أجازتي المفضلة تكون في عيد الفطر، <hesitation> ودا بسبب تجمع العائلي <hesitation> والاحتفال والتقاليد الجميلة مثل تبادل الهدايا وتناول الأطعمة الشهية، <hesitation> العيد في نهاية شهر رمضان يعني يتيح فرصة التأمل والشكر على النعم والفخر الروحي والروحاني, فرحة للاطفال في العيد تضفي جوًا من السعادة والمرح.